माका चड नट्स ची नवा खबर ना पण जी खबर असत त म्हुटल्यार बदाम, पिस्ता, हेज़लनट, अखरोट, ब्राज़िल नट्स, काजू, पाइन नट्स, माकडेमियास, पेकान्स। हे सोडून संसारान आनीक जायते नट्स असत पण माका फक्त इतक्यात हेन्ची वळख आहे।